<noise> Reto zao gny <noise> karazany <noise> fandrahoa na sakafo BrEzilianina: <noise> Gwindimma, manaraky azy gny Fiojawada, <noise> misy gny Moika de Pektse, da ny Brigaderos, ny Pasteisy, <noise> da gn ny Bôbô de kamarao; da miampy koa ny Dose de Abekaty; da misy koa ny Biskwy ô Giabada, ao avao koa gny pao de kwizô. Maro isakarany zagny gny nahandro brezilianina fa <noise> reo gn tena <noise> mapiavaky <noise> anazy <noise> am zao totolo zao. <noise>